Pakeang adat mena de ma guna ma guna untuk ngomi dewan adat mia pake nako putus suara harus wa pake pakeang adat putus suara <hesitation> mena mia mia pake pakeang adat moi modo adat perlu mia pake pakeang adat mena o dewan adat de mia pake mena paekang adat bukan pake sabarang tapi namanya o kia o meminang putus suara de po odo adat de asa mia pake pakeang adat a maena.